Dabesa yu'ura bɔna bakɔi puan de la la nari se'em de la; Ateni daarɛ ,Atalata daarɛ, Alareba daarɛ, Alamisi daarɛ, Azuma daarɛ ,Asibi daarɛ n la Alaserɛ daarɛ ti fu tara bakɔi la puan la de la dabesa ayopɔi n boi bakɔi la puan.